<hesitation> Mahakasika Filipiny raha raha haiko araiky izen̈y, nandalo tamin'ny tantaran-drô tany, ny azoko honon̈o zio irô iô kôlônia kôlônin-drô Espan̈a àby iô nandritry ny fotoan̈a ela ai ten̈a ny lavalava fekiny raha izen̈y; telon-jato taon̈o tiô eo izen̈y. Avô aminjay misy fiatsaikany tamin'ny resaka fivavahan̈a ndraiky kilitioran-drô zen̈y raha io.